ଡ୍ରମ ରୋ ମୁଂଗ୍ଡ ଊପର ଆଗହାତ କୋଲୀ ଯହାରୋ ଆକାରୋ ପରଵର୍ତିତ ହୋଈ, ଭିତ୍ତରେ ଥିଵା ବାଯୂ ସଂକୌଚିତୋ ହୋଈଜାଈ। ଯହୀ ସଂକୌଚିତୋ ବାଯୂ ତଲା ମୁଂଗ୍ଡ ପଚ୍ଚା ପୋକ ପୋକ ଯହାରୋ ଆକାରୋ ପରିଵର୍ତନ କରୀ। ତାବରେ ଯହୀ ପରିଵର୍ତନ ଗୁଡୀ କୋ ଡ୍ରମ ସେଲ ମଧ୍ଯର କୋ ସାରେ ତୋ ହୋଈ, ପଣୀ ପ୍ରତିଫଲୀ ତୋ ହୋଈଜାଈ। ଯହୀ ପ୍ରକ୍ରିଯାବ ପୁନରା ପୁରୁତି ହୋଈ, ଅନୁନାତ ସୁଷ୍ଟୀ ପରୀ।